Nkere ke ọkuk ekeme ndiro owu inemesid ntak edi oro ọkuk edide Asasi isọñ with ọkuk medep kpukpru mkpo, with ọkuk ndito mfo aka eti ufọk ñeed, with ọkuk nwan mfo idukhọ uwem, mbufo idukhọ uwem atuhaede. With ọkuk ebuana ebup ufọk siak okuk ukeme ndinan ndidep inemesid owu Ntak ndọhọde ke okuk enem ekeme ndidep enemesid ane edi, ọkuk edi Abasi isọñ, okuk ono owu inemesid, okuk anam fin udihe owu ndọk ka arimbud, ọkuk ọnyuñ anam fin edi owu emi edide unyeneke mfina ma owu ifin ke ñwed Abasi ñwed Abasi afiñ abaña ọdọhọ nte ke ikuyak emo inana ọkpọsọñ kunyuñ iyak imo inyenyene ọkpọsọñ siak unanan ọkpọsọñ edi owu ino, unyuñ nyenyene ọkpọsọñ mekeme ndifne Abasi so anam ọkuk ededep inemesid owu, ke kpukpru mkpo eke owu anamde k'isọñ emi siak ọkuk edi akpa mkpo k'uwem isọñ emi ono ke ebede efep Abasi.